هذا سؤال عميق وفيه جوانب مختلفة، لكن إذا بغيت <hesitation> تكون الأمور واظحة، أعتقد أن الإحترام هو الأساس، الحب جميل وضروري بس الإحترام بيبنى علاقة قوية، نجدر نجول أنو الإحترام الأهم لأنه يؤسس علاقة سليمة ويخلى الحب يدوم بشكل أفظل، الحب والإحترام يكملان بعظ <hesitation> لكن الإحترام هو الأساس اللى يعتمد عليه في كل شيء.